Tre me erebo ere te ari obu bele ama ganga bra bo tatari ani sme sme bra kma, erema blo paka ibim ke paka boa saki ai ibim me o yio be inete a ere ba; ma tuo ma i bu belem ari sme ba; a ra sme ba me kuma elem tuo ma mi ni mu oyio sme biri la be be-e imu aro lo kroma ba te opiki fie igbiki ke a wariapu piriba prin wenii tre me en bo a sme saki mie la ba kuma tre me sime me bo kirio ki ama ganga bra mo tari ye ani tombo me dumo kaan, arima inde a dumo sme bra, inde a fro ba pu en ye mie bra; en mina-a me mgbe diki kelema te be be; en piki dikiba, ma tuo ma a sra sra bra ke frimenji din were, en mina-ma diki fan te, ee mina-ma erema oju bio emi, a wari furo bo ofori, aribo ofori bebe an treme anie oyibo be o rema sme bare me gote dukarie. An saki aki bari paka-a; moku mina-ma wa bari doki-a <hesitation> igbiki go te, a nyana, a jumo ponoma, yeri so ibi saki fe eresi gboribo so bari gberi so dikia, igbe pa bin, igbe pa pim, ani eresi tomi ina bele bu, bele bu go-ye-go-ye mie sim ai ani miete amabio dein so bari paka-ar, foru igro gro amenji kri kri adumo ani moku ama bio bin were ani eresi ibiaminapu; i ama kalabari apa omini sinar ere sme bo ye wa krain mai diki, tombo wari gbola bari i ama-bo so i me tombo na mie gbolo ma te kele saki oki tre me ani i mbo sme eresi doki ere te doki nimi me tombo me sme bra, mbo wari sme bra, ani eresi ani bara ufuka ke bua; wa mini dike kma elem dapu ma i mu tomi so iya bo ke bo wari dua ma, tre me i mina meia ma mie i doki erema mioso ani saki i kini-nyan tamuno bu mini ya eresi i so gbola ende mi bo me mbo sme bari bra mo ani biri-apu wari na. Oru wari na inete mina-ma gbola bari be anga, ende me tombo me inbo no kuma mbo sme bai bara mo; mbo bo te mbo ibi bra sme bia kuma ani bu gbem mbo sme bia; mbo bo kuma mbo ama famaba; mbo woriso ba, kuma maku ani-memgba go-ye-go-ye wa bari ke ye siari, an ibim wa ani ke ye sin te mina-ma gbola nimi, i ja-ma erebo sme sak so; a be i ko ya ma mie; gbori tre dinso inete an na ara ma me bu angaba oki me ke akalu kalu bu i mu te tre din sme kma, i taama <noise> i taama i pa animiba, i a nimite bebe i ma-apu na tre bo na gbola ba inde a sme bra ma, en pa duko ipriba an saki ike a dumo kon bra me tomma ba i tonma kma inete erema sme kma iyeri so i bari bufaka nyana-a; ani bu gbem mioso tre me i yio sme ania nia i erebo sme i bioku ma mbo nimi a ibim. Mimgbe me bo sia ke biiaki ani ama na ere na ma ibioku jumo jumo nimi-a mbo gbolo te be be-e dumo te i kon be dumo me bari tomi na, tombo be na gboribu mua ani saki me bu. I igbiki gote oyibo sme bebe igbiki mai ne te i biobelema biya bala igbiki me ani nete ye go-ye-go-ye mie kori bia; i i torsheri bia, i loko ma kma wa nimi ware mioso tombo be na anga bari yeo tombo be dumo, tombo be ye mie bra, tombo be dumo, tombo be ye mie bra, tombo be ke mie ye olo sema bra; mina-ma ani nete ke tombo na gboribu anga bariye ani eresi i aminapu ari o te ke treme i oyibo sme mina-ma doki nimi treme i bio oyibo be sme; iyeri be ke oyibo ereba ibu belem te i niini-a ma doki nimi treme i bio oyibo be sme; i yeri be ke oyibo ereba ibu belem te i mini-a ma doki nimi te a sime bate bra, ani gbori bra bo ari ereba so tre me i bio yibo be sme; ori be o nyana bim ma ware ke o sme ma, i ende o wari sme bra mo? En tre dumo konkon? Ende ina ye mie bra sme bra memgba enebaka bo; japu emi te torsheri te gote ini oyibo sme ware be wari ani oru fubara sme anga; ori na oru fubara me dokiari i gbola-a i mu te i sme te; ani bo i tuo la te; i tuo be ma mioso eeh eh amari ye bi ya kini-nyana tamuno bu i bo piki kro-a mina-ma kpoma te bufuka doki boari ani miete orioyibo. Doki ere i ereba wari nimim, i ina ye mie bra nimim, en minimi ye i mie nimim, i a dumo kon bara nimim tre me i a sime; iyeri piki erebo so, treme i oyibo me sme, i mina ma doki nimim tre me piki oyibo be mie smeni. Sme me wa mie diki kma; kalabari na ama ganga bra me bo ani orururu mie nyana ware, i erebo sme ba te tomkri a ye go-ye-ye-go-ye nyana fa be be ereba ari sme biya oko-a, i me bra me olo kroma be-e o doki ereba menso gbori bu anga te sii bu sme ani pa kri okia i mie reoma belema ware be be i ada na ngi na dan mu ba; mie reoma diki ari sme ba; wari me kobiri ye ari si be igbiki gbee ani bu bu na ibi ru ke bo an saki ye te be be igbiki wana pakate be be ye na ibi-a go-go-ye-e wa bo mieba; i me bra me mie kma i doki ereba miniso kini-nyana tamuno so omna bu ngani nyana-a ama na ere na sme me ani bo gre-gre-ye mie so te, kuma i meni piki bim iye go-go-ye miete a sime bee igwa sime emi. Iya piki emi i igbiki inyo la bra go-go-ye inete diki te ke ma erema sme ba; i nweni igwa sime ke a sme bate miea bebe-e <hesitation> i obori fe ba, i fie soa ba, i bite fe ba, bite me meni torbara; gbori bite nji geri ya-a, igbe me gberi ngeri ya-a, ba paka igbe emi, opu igbe piki emi, iyeri me igbe me mie fe ba, i igbe me fe te bebe-e; iyeri ani bio i bite fe ba, bite me ani meni tie, loko bite emi, amatiye emi, accra emi, india emi, damas ani bio emi, injiri ani bio emi mie kalabari na ma tombo inwan na ibiye, ibi bite go-go-e ani bio kira ware, akwamiri ame ani mgba go-ye-go-ye emi, iyeri i okro fe a piri ba, i kappa gbenye fa priba, i afo kono fa apriba, i o sun fe ba; mina-a memgba go-ye-go-ye-e i fe te ke me igbe me bio sua fan ba, i aneke sua fan te be be-e iyeri piki iru mie fe ba ani ike mie asii be igbiki gbe bari me iru i mie fe ba. Da wari ngi wari die baria i mina-a ma fe ma, i obori fe ba, asumini, boru emi, nda emi, mina-a ma go-go-ye i fe fan ma te ke i ta ma sme ba ani saki ani nebaka me o kpoma biobele enebaka, tomma bo ko kobiri ba te ini igbe me fingi ba; tre me ini igbe fingi, en ke igbe fingi barie emi igbiki kroma ware te igbe me fingiba; igbe me fingiba, minate ma kon ma, a bibife ba arima so iwari ye fe bai bara, a wariapu na piki ari na piki ibi fe ba; mina-a na ye fante be be ini imiete, arima imiete ke a di be beba; kuma i meni oko me ke a sme ba bia te i bim ike sme bai be bra ani dua tein te bra me ani ke iya mie siari me bebe ye go-ye-go-ye-e tre tre tre ani ife mare ani fie i india fa tre, i loko fa tre, i krukru bite fa tre, i injiri fa tre, ye toru te iyeri fe bari ye go-go-e ow tre tre tre ani fe bare ye. I mina-a ma fe fan ba. Me sime me o ama sime-o kpo kpo kpo teai, i me sme me kon bebe ani ibi-ike alapu frima te, i bi-ike ama da-o frimate <hesitation> amo omna tuo oki te ke omni ama bu pakaba biie, iyeri me bii me ke ina frima te ani eresi en ama wari me telemaba alapuma mu legi bu, tuo ma a da na ngi na bo ba ida na i ngi na piki bo ma te omni ma ina troko legi ba ani saki me ama na eri na gbolo ma me ani bo ama me bra la te ani be kro la bra; omu te legite be be ini ngbo gbola ba; ibie so mo ituo ma iyal mu en mininiba; dawo be gbola ba ibie so mo ituo ma iya mi; ini ma biike gberi miete en piki tuo ma gbola te a bii so ware be be-e ini ma, omna ma a pu ma gbolo ma ba, en omna maapu ma gbolo ma te be bee o saki te be be-e o bo meni ama bio kri konai mie mieba, bibife, igbo fingi, mina mina-a memgba go-go-ye mie mieba, omina-a ma mie fan te bebe ani ereba bo imiete ke a di be bari saki mie la te. Ari mie re oma piki abra paka-ye ke bo imiete ke adi be be ba; kuma a me imiete be te be be, ama ganga bra me bo ani werite sme bra mie reo'ma tre me ari oyio be sme arima a bite nyana-a; kalabari na ma ganga bra bo igbe kukobio bo kaine nyana ye, obuta nyana ye, en ke ina sme ye ani arima so ini gbe me fingite ke a brima pakamate adibe ke mo a sme bare; o ani ma ke a sme eresi opu igbe me arima a saki te ke so adibe wari mu biya; ari ma me igbe me; igbe koko bio me bu, ada na ngi na wari me bu mie aria ai ke kroma barie; ja pu brima pakamaba erebu ba paka igbe me mie ye me ye fan te be be en ke abro ma ke adi wari mie mu bari ye; kuma gberi bere nunu ekwen te a kon ye; kalabari na ma ganga me te me ani kpo ma belea te piki tor belema k'ma kalabari napu ania nia gbori ama bio-apu piki siima bebe-e ani kpoma. Toru belema la mai tie gote en mie erebo ma sme fan te a da na ngina ye fe te ke abroma te ke a di wari mu ba te k'ma ani be sme bra me an kpo ma toru belema, ereba ogbro suwei bele dokiapu, pumbu dokiapu, temye dokiapu, buru dokiapu, me dokiapu i ere wei minso ogbro sun wei te iriawo eee, iriawo eee, te en mie me ke sule nwenii te erebo pain mu adi be wari la kuma, adi bu bo ore ria mioso a furo bio pakabo wei, a pa pa bra ke bo owari me bo mina te te ai memgba ani fa'e tie-gote memgba wa ja-mapu sme; wa ye me ye wa ama-bu sme te me toru bele me nyana te bo bo ofori k'ma ere sme me ani piki ene nyana wer; in twu tre din ye-ye-a twu sono din en ye ma k'ma memgbe enebaka bo ye go-go-ye aru sikri ene, aru sikri ene me dikia miea ma fa te ye go-go-ye ye ma sikri bra ani sme k'ma memgba me bo ani enebaka me ani wa sele okite ke ton wa me amiea mie k'ma ibiaminapu yeri duko ke omna pri yewa wana ma ganga bra me ke ngwa ma, wana ma ganga bra me. Ani toru belema ye sum eresi memgba me bu i diki kuma minji se me bu so ani ani tomi idai te ke ina miea mie te meni ere kri ma te ke an siari minji se be a miea, wanai ma mie ke tor bele ma te wamna ma te gote wamna ma ganga bra me ke ingwa mo? Di ki a ai lekri dein bo so ani smea bra mina ma fai gote <hesitation> eremna wome so bari ina bu kpain mai, en bari miea ke ye siai ani fori k'ma i lekri dei bu oyibo be, en; ablala bite me ke ibila me de te omni ma mono te ona mie ye gbolo mate; obie ibila me la-a kuma i ko ida na ngina toru tuu te mo minai ma ini ngiapu ma ke wana olo kroma me eresi; sime kala obu dam k'ma memgba me bu minai ma wa bara ke ye siai eresi awoma so ena bele bra go-go-ye me ke ina dumo kon; i lekri so wa bai ye-a, wa dokia tonjo me so wa bari doki-a. Ye go-go-ye wa pele sin fama an bai brasua ke awoma pri-a keni-nyan tamuno be bu na tomkri be bu na, ani miete aro teke ye wa wana ma gonga bara me ke ye sin te ibioku ma dein ma te wana ma ganga bara me mie; oyibo ke erebo sme na ibi bra, erebo ke oyibo sme na ibi bra te brasua ke wamna bu prite mina miea ma troko mu, ani saki moku en wani da te ani mie bra me ani pa idate miete so ma so ma bo bai bra; wani ereme ani pa ereso. Memgba so wa iria birima kuma te ina telema te en sekia kuma ani jamapu toru belema; wana guluma na wana kilali mana tomma sua kuma i keoju bia bra bia Ani memgba me bu ja maapu oki te ke miea te wana bara wana bite ma na, wana mieai ma na ani ke ye siia te ani ke gbei kro ma me, ari mia siai ibiaa kalabari minapu opiki ma ama bo osin ani ke kroma bo sien, wanina ere sme bra me, wam na miea mie mie bara mei wa ke oyiape doki tre me sme bra, i ke wari gbola treme ina oyiape smea bro, ike fro fro gbola treme i erebo sme bra, oye wa piki sin ani ma piki ma bote dawa; wa bari miea ma ke i nene ya mie di ma; wa miea ma ke inene ya mie siia saki ani brasua ke wamna priba; ani eresi memgba me bu aro mua siarii osin piki ma bo, wa mina-a ma ke miea bu sun saki an kalabari na aina me ke troko muba; omiete.